Oyi lo'o madɛ Ɔstarali, ɔstarali ɲaalobenu. Ho a lobenu, baɲaro eehh ho dezɛr dezɛr benu mibahɛn na, woro ɲan we gue bin pinpian ɲa we sɛɛ ba matete.